أ <hesitation> المتحف المظل لى أو نوعي المفظل للمتاحف هو المتحف التاريخي لأنها تعطي لمحة تاريخ الحضارات والثقافات المختلفة، أحب أستكشف المعروظات التى تحكى قصص الماظى سواء كان قطع أثرية أو لوحات فنية أو أدوات قديمة، <hesitation> أيظا المتا-المتاحف التاريخية تثير فضولى <hesitation> أشعر بالإرتباط بالتاريخ عندما أرى الأشياء الأستخدموها الناس في السابق.